ا <hesitation> بنات عمي عندي أربعة، وبنات خالتي عندي خالاتى اللي هم سبعة، لأ أنا ما نشوفهم ديما؛ لأنو يعني كل إنسان يعني شاف حياته، وعنده دراسته وعندع خدمته، وعنده شغله، <hesitation> لأ -ما- ما نشوفوش بعظنا ما نتقابلوش<> هاذيك هي الحياة كل إنسان لاهي في أموره، وفي مشاغله، وفي دراسته.